באלניסבה להאד אלעשא נקדר נכ’תאר, אלמוא’ריח ו אלעאלם אלחח’וסו אלכביר, איבן חלדון חית הוא מן וחד מן אחה’ם אלמופכ’רין לי דאזו פלתאריח, דיאל אלערב ו דיאל אלעאלם אסלאם, ו אלאפקאר דיאלו עלא אלחצארה ו אלדולה מזאל מוהימה חתה לליום, מומכנ תעלם מנו בזאף דיאל אלחואיג’, ו אכיד אלחדית מעאה ראדי יכון, פיה אלחכמה.